बैशाख महिनाना विक्रम संवत् को ज पहल महिना के रूप में मानत हए । ज महीना में नया वर्ष के रूप में फिर जा महिना मानत हए, गर्मी और नयाँ बर्ष को नए विचार के रूप में ज महिना के मान हए योजना के साथ नयाँ उमंग के साथ ज महिना की शुरुआत भव करके मानत हए कहत हए कि अगर महिना को बर्ष को शुरुआती महीना बढिया सृ उमंग से हाँसि खुशी से जतहए त तो पूरो वर्ष बढ़िया से जाता हए करके धार्मिक मान्यता फिर मानत हए।